Tienin síu los dueñus del mundu i essu se repara pola enfruencia qu’án desparramau por tolos continentis. Assín i tó, la su cozina es mu malíssima. I no lo digu yo. Yo creu que lo izi tol mundu. El 'fish&chips' yo creu que se pon siempri comu exempru de comía mala. Me recuerdu qu'eché un mes pallí de chica i t'aviavan un 'packed lunch' qu'era un cachu sandwich i unas patatas fritás con gustu a cebolla.